<noise> ס'געווען א מענטש וואס האט- <hesitation> ער האט געזען עפעס וואס ער האט נישט געדארפט זען און איינע פון די ארכיוון ווי ער האט געטאטשט, ער האט געקוקט ווי ער האט נישט געדארפט. און וואקט ארויס אין גאס נאכדעם און ער האלט און איין זען ווי איינער וואקט אים נאך. יענער- מ'קען נישט זען זיין פנים, ס'איז באדעקט מיט א גרויסע הוד און יענער וואקט אים נאך א גאנצן טאג און ער ווייסט נישט ווער ס'איז..